ځینې خواړه سته چې د انسان فزیکي ځواک پیاوړی کوي. لکه شات چې طبیعي انرژي ورکوي. هګۍ د پروټین ښه منبع ده. سپین غوړي او غوښې پیاوړې عضلې جوړوي. مغز لرونکي خواړه د بدن مقاومت زیاتوي. سپینې لوبیا او نور خواړه هم مهم دی